woo atiin amtan akha cholee sirbif iyo akha cholee warri fudh siyedhe warri fudhaa warii anin sauthi dhansan lafaa khee fudhee akha dhansaa fudhee inamaa khulii fudhe anchakas malsun irr ana dhansaa warri fudha amoo woo anin akhun itho hithathu Ammo woanin warifudhethu Lilah anadhansa akhasun warri dhurah fudha won dhib hinfudhu warium challah dhurah fudhaa won dhib hinfudhu